Toh glass henirde ma pusi, ayiɗe a sanja fere. Arannii a etta je pusi mai sai a sooda fere awara a wata